في مدينتي <hesitation> أعتقد ان الشخص العادي ينفق تقريبًا من ثلاث مئة الى خمس مئة ريال اسبوعيًا على الطعام حسب العادات والمطاعم اللي يروح لها يعني شهريا يكون تقريبا بين الف ومئتين <hesitation> لألفين ريال تقريبًا طبعًا الاسعار تختلف حسب المكان ونوع الأكل اللي ياكل الشخص.